United state ni nokbar twuibar belai no juda juda tei jaga jagao belai kirima singsa. O haste kaisa kotorma haste tei aboni bagwui no kaisa tei kaisa jaga ni nokbar twuibar juda juda. Kaisa jagao kutung wngkhai tei kaisa jaga o kwchang. Kunu kunu jaga o watwui nokbar wngkhai tei kaisa jagao khoran. O haste o belai no bangkhung kundri fai o tei bufang wafang tei nog rok swbai kwlango. Nokbar kotor faima jorao kheto ni mai mwkhwtwng belai no nosto khlai kwlango. Bisi rwgwui o nokbar o kwbangma borok bo thwui o tei dukhu mano.